Tar لون irkuna digdaimu wala ue برتقال linghira taka namu <hesitation> inna bariyal tawshunbata tar قميص jelin nane قميص eka dena dagsan tarin لون ameno.